Pigghiu raramenti lu trasportu pubblicu pi muvirimi. Lu paisi d’unni staju è nicu e mi movu a pedi. Si’ capita chi haiu a jiri ‘n Palermu, ca è la cità chiù vicina, pigghiu la me’ màchina. Sulu ogni tantu pigghiu l’autobus, ma è cosa veramenti rara, po’ capitari dui o tri voti l’annu. Lu bigliettu pi jiri e turnari di ‘n Palermu, custa cincu euru. Quannu inveci iu stava ‘n Palermu, pigghiava l’autobus puru tri voti a la simana e lu bigliettu mi custava un euru.